viðburðurinn stelpur og tækni í Háskólanum í Reykjavík var haldinn í fimmta sinn á fimmtudaginn um sjö hundruð og fimmtíu stelpur úr níunda bekk grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu heimsóttu háskólann og fjölmörg tæknifyrirtæki hér eru stelpur sem

hérna erum við sem sagt að kenna forritun við erum í rauninni að reyna að fá þær til að sjá hvernig forritarar vinna í alvörunni við erum að taka stór vandamál brjóta þau niður í smærri einingar sem er auðveldara að leysa leysa þær síðan og búa til lausn á stærra verkefni út frá því

spila góða mamma við erum sem sagt að greina álag á bein að kynna í þessari smiðju aðallega heilbrigðisverkfræði af því þetta er svona verkefni

inn á

mikið af stelpum í fleiri en strákar meira að segja og það er bara flott að þessar ungu stelpur komi og kynnist tækninni tilgangurinn með stelpum og tækni er að kynna stelpum í níunda bekk möguleika í tækninámi og

og opna augu þeirra fyrir framtíðarmöguleikum sem tæknigreinar bjóða grunnskólanemendur í Uppsölum í Svíþjóð taka nú þátt í nýju tilraunaverkefni sem felst í því að þau hjóla bæði í skólann og í skólanum nemendurnir læra á nokkurs konar

og þau segja að það auki einbeitingu og vellíðan í skólanum

þriðjubekkingar í bænum í Uppsölum hafa síðustu vikur tekið þátt í verkefni til að kanna hvort hjólið geti gagnast þeim við nám í stærðfræði lestri og landafræði átakið hjólað í vinnuna

hófst hér á landi í síðustu viku og það eru örugglega margir sem hjóla þessa dagana en kannski ekki allir sem nenna að hjóla líka í vinnunni skólastjórnendur í sænska skólanum vonast til að fleiri skólar taki þátt í verkefninu sumir læknar hafa reyndar sagt að það sé ekki endilega víst að þetta komi að gagni það hjálpi börnunum lítið að hjóla á meðan þau læra og það sé bara nóg að hjóla í og úr skólanum

heiðagæsir eru komnar til Íslands eftir vetrardvöl á Bretlandseyjum þær báru staðsetningartæki í allan vetur og fuglafræðingur segir að með því að rannsaka ferðir

farfuglar halda áfram að streyma til varpstöðva sinna á Íslandi og þar á meðal eru bæði heiðagæsir og grágæsir í júlí í fyrra var fjöldi gæsa merktur á Vesturöræfum og nokkrir kvenfuglar fengu g p s senda um komu nokkurnveginn beint bara á staðinn þar sem þær ætla að fara að verpa á en heiðagæsirnar aftur á móti sem er að fara verpa hérna uppi á Fljótsdalsheiði þar sem núna er væntanlega snjór og þær vita það virðist vera þær margar hverjar fara vestur á bóginn og fara á Suðurlandsundirlendið þar sem þær vita að grasið er grænna heldur en heldur en hér í september í fyrra tók gæsin Áslaug flugið frá Íslandi og níu klukkustundum síðar var hún komin til Skotlands Elín fór líka til Skotlands og kom aftur til Íslands tíunda apríl en Guðrún fór alla leið suður undir Liverpool og flaug inn fyrir Íslandsstrendur þrettánda apríl með því að bera ferðir saman við gróðurkort er hægt að sjá hvernig þær nýta landið og í hvaða mat þær sækja á ákveðnum árstímum það er líka mikilvægt að þekkja flugleiðirnar til að ný mannvirki ógni ekki ferðum sjálfkeyrandi bílar gætu verið komnir á götur Reykjavíkur á næstu tíu árum þetta segir framkvæmdastjóri fyrirtækis sem flytur inn og selur

bíla í Skandinavíu hann segir þó að veðrið á Íslandi

og hálka gæti sett strik í reikninginn sjálfkeyrandi bíll var fluttur til landsins á vegum

sem sérhæfir sig í umhverfisvænum og tæknilegum lausnum í samgöngum í Skandinavíu og víðar öll sextán framboðin til borgarstjórnarkosninganna í vor hafa uppfyllt skilyrði til framboðs fresturinn til að bjóða sig fram rann út um helgina og yfirkjörstjórn er búin að fara yfir gögn frá öllum framboðum yfirkjörstjórn sér um að passa upp á að allt fari fram eftir settum reglum hún gerði smá athugasemdir við fimm framboð en annars eru þau öll gild samkvæmt reglum þurfa að vera alla vega tuttugu og þrír frambjóðendur á hverjum lista hvert framboð þarf að fá undirskrift frá að minnsta kosti hundrað og sextíu meðmælendum

fólki sem styður framboðið í síðustu borgarstjórnarkosningum voru framboðin átta fyrir hundrað árum voru þau átján en þá voru ekki flokkar í

framboði heldur einstaklingar eftir að núverandi kosningakerfi var tekið upp hafa framboðslistarnir aldrei verið svona margir í Reykjavík það hefur því verið nóg að gera hjá yfirkjörstjórn nokkur þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín á

af því að eldgos hófst á einni

yfir fyrir nokkrum dögum og á föstudaginn varð jarðskjálfti sem var sex komma níu að stærð það er öflugasti jarðskjálfti sem

á eyjunum í rúm fjörutíu ár þegar það var ljóst að eldgos myndi byrja var lýst yfir neyðarástandi og íbúum í nágrenni við eldfjallið

eldfjallið og er eitt virkasta eldfjall í heimi mikið rauðglóandi hraun rann niður hlíðar fjallsins eftir að gosið hófst en það rann líka í gegnum skóglendi yfir vegi og inn í íbúðahverfi tæplega tvö þúsund manns urðu að yfirgefa heimili sín í tveimur nærliggjandi hverfum hafa bókstaflega opnast á miðri götu og hraunið runnið úr þeim hrauninu fylgja miklar

eiturgufur sem eru hættulegar mönnum ekki er vitað til þess að neinn hafi slasast en yfirvöld á

segja að nokkur hús hafi eyðilagst eða skemmst mjög illa í gosinu svokallað var opnað fyrir skemmstu miðborg Tókýó í Japan á hótelinu sinna vélmenni öllum helstu störfum þeirra á meðal er sem sér um móttöku og skráningu

og hann talar mjög mörg tungumál áttatíu prósent

eru frá öðrum löndum en Japan og með þessari tækni geta þeir spjarað sig án þess að kunna japönsku vélmennin sjá líka um að þrífa á hótelinu á öðru hóteli í Tókýó geta gestir stjórnað flestu sem fram fer inni á hótelherberginu með sérstöku appi Japanir hafa

lengi verið í fararbroddi í

vélmennin koma að góðum notum þar sem sífellt erfiðara reynist að fá fólk í þjónustustörf eins og þessi opnunarhátíð Eurovision fór fram á sunnudaginn á MAAT safninu í Lissabon í Portúgal það var mikil stemning í húsinu og foreldrar Ara litli bróðir hans og kærasta voru mætt til að styðja við bakið á honum

öll fjölskyldan er afskaplega stolt af sínum manni og foreldrarnir eru sammála um að það sé yndislegt að fylgja eftir nítján ára syni sínum alla leið í Eurovision Björg Magnúsdóttir er í Lissabon og hún spjallaði við þau Ari hvernig líður þér vera yndislegur dagur það er ótrúlega flottur blár

í Eurovision fór fram í gærkvöld Ari Ólafsson flutti lagið frábærlega en var því miður ekki á meðal tíu efstu sem komust áfram í úrslitakeppnina á laugardaginn er það fjórða

í röð sem Ísland kemst ekki áfram í lokakeppni Eurovision hvernig líður þér mér líður ótrúlega vel eins og ég sagði þessi riðill er ótrúlegur og ég gat ekki gert betra performance mér fannst ég hafa gert gert með þessu lagi og ég er bara ógeðslega glaður

fengið að taka þátt í þessari keppni og þetta er bara byrjunin á einhverju stóru löndin sem komust áfram voru Austurríki Eistland Kýpur

Ísrael Tékkland Búlgaría Albanía Finnland og Írland nítján þjóðir kepptu í gærkvöldi en seinni

fimmtudagskvöld Bandaríkjanna sendi um helgina nýtt geimfar út í geim sem á að lenda á Mars nýja leiðangrinum er ætlað að skyggnast inn í reikistjörnuna í fyrsta sinn yfirmaður leiðangursins líkir honum við tímaflakk geimfarinu var skotið á loft frá Kaliforníu en ferðalagið til Mars tekur rúma sex mánuði það er ekkert fólk um borð heldur er geimfarið

lenda á plánetunni í lok nóvember á þessu ári þetta er ekki fyrsti leiðangurinn til Mars en þessum er ætlað að rannsaka það sem leynist innan í plánetunni eitt af verkefnunum er að koma fyrir

ferðast í gegnum plánetuna getum við til dæmis fundið út hve stór kjarni hennar er einnig verður hitastigið innan í Mars mælt og hve oft loftsteinar rekast á plánetuna allar þessar upplýsingar hjálpa okkur að skilja hvernig Mars varð til og það hjálpar okkur líka að skilja hvernig jörðin okkar varð til þess vegna er leiðangurinn svolítið eins og tímavél er ný teiknimyndaþáttaröð fyrir krakka sem byrjar á RÚV á morgun þættirnir fjalla um litríka íbúa eyjarinnar

vináttu þeirra og ýmis vandamál sem þarf að leysa Signý Kolbeinsdóttir aðalhönnuður þáttanna sagði okkur hvaðan hún fær hugmyndirnar og hvernig svona teiknimyndir verða til hugmyndin kviknaði eiginlega þegar ég var sem skiptinemi ég fór í Listaháskóla Íslands

þar var kennari sem hvatti mig áfram að halda áfram með teikningarnar mínar af því alltaf þegar ég var að vinna í einhverri vöru þá var ég með svona stuttar myndasögur sá kennari hvatti mig eindregið að halda áfram með mínar teikningar og tvö þúsund og tíu þá ákváðum við Helga vinkona mín úr menntaskóla að stofna

persónur sem ég hafði verið að þróa og skapa

í lið með okkur að skrifa bók sem heitir

þar vorum við svolítið að kynna alla sem eru þetta erum við allt í lagi ég þekki ykkur ekki við ákváðum að gera teiknimyndir af því það voru svo margir að spyrja okkur hvernig karakterarnir væru og hvernig

persónuleika þeir hefðu

bara svona þættir um hluti sem geta komið upp á

eins og hjá okkur yfirleitt teiknar maður líka eitthvað sem maður þekkir flest allar eru byggðar á ættingjum eða vinum til dæmis herra tré og

mjög líkur syni mínum af því yfirleitt

penna og byrjar að teikna þá veit maður eða hvað stendur á bak við teikninguna engar áhyggjur mamma

ég bjarga þessu þegar maður er að gera sitt eigið og hanna sitt eigið eru allskonar áskoranir sem koma

þú ert að skapa eitthvað þá kannski geturðu ekki búið það til til dæmis vorum við algjörlega á byrjunarreit ég og Helga þegar við ætluðum að fara gera lampa eða bara fara út í þessar teiknimyndir það var mjög

áskorun við höfðum aldrei gert neitt slíkt áður en erum bara rosalega ánægðar með útkomuna áströlsk stjórnvöld hafa ákveðið að setja mikla peninga í að vernda

mikla undan ströndum landsins rifið er mjög viðkvæmt og hefur verið í hættu vegna breytinga á umhverfinu mikla er það stærsta í

heimi og þar er að finna mjög fjölbreytt dýralíf við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst síðar